الرياضة اللي تطلب أكثر قوة بدنية. <hesitation> أتوقع يعني حسب توقعي ديك الرياضة إللي يمرنوا فيها عضلة الجلب. اللي هو <hesitation> يكون واحد يرفع رجوله وهو واجف ويتنكزو زي كدا لمستوى الصدر. و <hesitation> أجل قوة بدنية حاجات رفع الأثقال هذي.